चीन में भी सब देशा के नई से अलग अलग मौसम रेवे। <noise> दूसरा देशना की तरह ही या भी चार प्रकार को मौसम रेवे। जसा की शीत ऋतु होगी, श्याला, उंडाला, होगया चौमासो ह्यूगो बसंत ऋतु होगी। <noise> तो ई प्रकार से सब जागे को मौसम चार प्रकार को ही रेवे। क्योंकि सब दन एक सार नि रेवे कोई दन पाणी आ जावे तो कोई दन गढ़ा पड़ जावे। <noise> तो कोई दन तावड़ो नि हीते तो कोई दन जोर से हिट जावे। तो आश्या को मौसम रेवे।